<noise> Mullõ miildüs pigemb varra <noise> üles tullaq, <noise> selle et sis <noise> no tuu om sääne tunnõq, et terveq päiv om viil iih ja külh joud pall'o tetäq ja. Ja päävävalgõga kõik as'aq lätväq kah parõmbahe edesi. Ja hummogunõ värskus om mõnus, nii muudu hummogu kavva üleväh ollaq. <noise> A tuujaos tulõ õdagu varra magama minnäq.